Kô za raiky olo faran̈y amy donia eto raha tokony itady raha zaho mahafaka diadian̈a anakà avy eo amizay za man̈ano raha mamparavoravo za, mandeha amy plasy tsara in̈y itako fa tiako andehan̈ana àby ren̈y fôtiny za bôka efa afaka mandeha tsy mavozo, mandeha amy plasy jiàby zen̈y za.